شوف الحوايج المليحه في الشهره هي وشيه، أن تعود الناس الكل تعرفك، والو شوف، تعود دير الأفكار اللي تحبها، تعد الصوارد مترفه، دير الإعلانات، وتسلك عليها، شوف حاجه ما تخصك، حاجة مش مليحه، يعدو الناس الكل يعرفوك، ما تقدر تمشي مريغل يجي يقولك رواح تصور معايا، ارواح تسنييلي، ارواح ديرلي، ما يخلوك تمشي، ما يخلوك تعيش حياتك، ما يخلوك تعيش حياة لي مش حياتك، هاذي مش مليحه طول.